اي بختار الجوكلت والمانجو، الجوكلت اه الأكلة المفضلة عندي ايه طعمها حليو وتعدل المزاج والمانجو بعد الفاكهة المفضلة عندي والثنتين طعمهم حلوواكيد إذا باكلهم ما بضطر اكل شي ثاني يعني